Karazana mofomamy aminay akagny ndraika: godrogodro a, de misy a mofo akondro, de misy a mofo amboarina avy aminà kombam-b- kobam-bary izy, mofo koba fagnantsovana ananjy; de misy a gâteau vita avy aminà machina, de misy koa <hesitation> gâteau cake i le atao agnatin'ny sase regny, karahan'zany aby si.